<hesitation> Ny lafôro <hesitation> fitôvagna araika izy io entigny amagnana vary na andrahoagna- andrahoagna <hesitation> karazankanai de fomba fampiasagn'azy <hesitation> na fomba fiasana i, atônô kà le rah de misy resistance zai o rah ôhatra atsofokonô lai prizy de misy resistance zay agnatigny akao, de mahamay resistance igny koa fa elaela de miankigny amin'iny amnjay le mahatônga le hafanagna aboakagny igny mahatônga anle <hesitation> raha atôna agnatigny akao mafagna.